คันไปเปิดบัญชีนี่กะสิเป็นบัญชีคู่ เพราะว่ามันถอนผู้เดียวบ่ได้ มันกะสิยากจักหน่อย คันถอนง่าย ไอ้ กดง่ายมัน เงินกะสิบ่เหลือ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

กะตอบไปแล้วว่ามันบ่ยากดอก คันกะบ่ได้ติดต่อหรือว่าดำเนินการหยังเขากะสิปิดให้เองหั้นล่ะ สองปีสามปี กะตามเงื่อนไขแต่ละธนาคาร

สร้างด้วยไม้ ในสมัยนี้ก็ยังพบเห็นได้อยู่ว่าคนอีสานตามหมู่บ้าน แบบ ถิ่นกำเนิดหยังจั่งซี้น่ะกะยังมีการกะไม้ในการเฮ็ดบ้านเรือนอยู่

คันให้แนะนำกะสิ มาตรฐานสุดในความกะกะกรุงไทยหั้นล่ะ อื้ม มันเป็นของรัฐน้อ อั่น ของรัฐกะสิถาวรกว่าอย่างอื่น คันออมสินกะสีหวานโพด ข้อยบ่มัก

ป๊าด อันเต็มร้อยกะให้ร้อยเอ็ดพู้นล่ะ มันสำคัญ เงิน ธนาคารแฮ่งยุคนี้กะ ซุอย่างนี้เงินสดแทบบ่ได้กะแล้ว กะโอนกะหยังอย่างเดียวเลย มันสำคัญอยู่แล้ว แล้วกะเก็บเงินนำไหนำหยัง เขากะบ่เฮ็ดกันแล้วเนาะ

กะฝากตามอัตภาพหั้นล่ะ มีหลายกะฝากหลาย อั่น บ่มีกะบ่ฝาก แต่ว่าส่วนใหญ่กะเดือนละเทื่อหั้นฝากเด้อ แต่ถอนนี่ตลอดเวลา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

เงินเดือน ส่ำนั้นล่ะ เงินเดือน คันเข้ากะมีแต่เงินเดือน นอกนั้นกะออกเบิดเลย คือบัญชีม้านี่ล่ะ เข้าเท่าเดียวแล้วกะออกตลอดเวลา

ถ้าเป็นของข้อยกะใส่พาสเวิร์ด บ่ค่อยสแกนใบหน้าแล้ว เพราะว่าแต่งหน้ากับบ่แต่งหน้ามัน มันบ่สแกนให้หั้นนะ

กะมีบ้างหั้นล่ะ แต่ว่าคำถามมัน เริ่มวนแล้ว มันอันเก่าเก่า คำตอบกะสิคือเก่าหั้นล่ะ มันกะมีบ้าง แอปล่ม แอปหยัง

โอ้ ประหยัดได้หลายประหยัดสุดสุดเลย บ่ต้องไปต่อคิว หรือว่าไปแบบ ขี่รถออกไปฮ้อนฮ้อน หรือไปหาหม้องจอดจั่งซี้ฮ้อนสำบายขึ้นหลายอยู่

อิหยังที่ขึ้นซื่อว่าเป็นเรื่องส่วนซื่อ เป็นข้อมูลส่วนซื่อนี่สำคัญซื่อ บ่แค่เฉพาะตอนแจ้งปัญหาเดะ

คันมันสิอยากได้ กะอยากได้เลข OTP ก่อนสิโอนเงิน หรือว่าจ่ายเงินให้ร้านค้า มันอาจสิเสียเวลาหลายกว่าเดิมแหน่ แต่ว่ามันกะปลอดภัยขึ้น

ส่วนใหญ่บ่ค่อยได้อ่านอิหยังดอก นอกจากยอดเงินคงเหลือ ส่ำนั้นล่ะ

โอ๊ย โอนดู๋ปาน บัญ บัญชีม้าพู้นล่ะ โอนสามบาทห้าบาทกะโอน กะบ่เข้าใจคือกันว่ากดเงินสดมัน มัน มันเป็นหยัง มันขี้คร้าน หรือมันเป็นหยัง กะบ่เข้าใจคือกัน

การโอนบ่ค่อยต่างดอก โอนให้คน บุคคล หรือว่าโอนผ่านธนาคารอื่นหรือหยัง มันบ่แตกต่าง

โอ้ จ่ายอยู่แล้ว จ่ายหลาย มันสัพเพเหระ ซุเรื่องในชีวิตประจำวันหั้นล่ะ ค่าโทรศัพท์แหน่ ค่าไฟค่าน้ำแหน่

บ่ได้ใซ้หยังเลย นอกจากตอนเฮ็ดบัตรเครดิตใหม่แล้วขอสเตตเมนต์ส่ำนั้นล่ะ

เคยใซ้อยู่ ใซ้ตลอดหั้นล่ะ มันสะดวก จ่ายอิหยังแหน่ โอ้ หลายเติบ ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าประกันซุแนว

ปัญหาแอปบ่ค่อยมีดอก ส่วนใหญ่กะสิเป็นปัญหาอินเทอร์เน็ตมากกว่า คันบ่เสถียรคันบ่หยังมันกะหมุน แต่ว่าแอปโดนโดนเทื่อกะสิมีแบบบ่ไปบ่มา เข้ายากยากจักหน่อย

โอ้ ลำบากอยู่กะเคย เคยเป็นอยู่ สิแบบ กินข้าวแล้วสิจ่ายกะแบบแอปล่ม กะจ่ายบ่ได้ แต่ว่ามันบ่โดนดอก จักคราวมันกะกลับมา คันมีหมู่ไปด้วยกะรอดไปมื้อนั้น

บ่เหมาะ อันผู้เฒ่าผู้แก่ Gen Y Gen baby boom นี่กะเข้ากะบ่เป็นดอกกะสิกะจักหน่อย บ่ถนัดกะหนังสือกะน้อย มันกะบ่ค่อยสะดวกคันสิสะดวกกะซุมวัยรุ่นกับกลางคนหั่นล่ะ

อันนี้กะบ่รู้คือกัน กะต้องไปถามวิสัยทัศน์ของธนาคารเด้อ

กะพอใจอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ว่ามันกะมีบางอย่างบางแนวที่อยากให้แบบ เพิ่มขึ้นแล้วกะบางอย่างกะอยากให้เอาออกแหน่ มันกะ มันหาบ่พ้อ

คุมื้อนี้กะคือสิมีคือกันเบิดแล้วล่ะ บัตรเครดิต บัตรเงินสด หรือว่าอิหยัง มันเป็น อ่า โลกสมัยใหม่เนาะ เงินสดนี่เว้าซื่อซื่อซะ คันตั้งแต่มีแอป อ่า โอนนี่กะแทบบ่พากันกดเงินแล้ว ตู้ ATM กะสิหายไปจากชีวิตประจำวันแล้วคุมื้อนี้

คำถามมันซ้ำด้วยหั้นล่ะ อยากได้คำตอบกะเลื่อนขึ้นไปอ่านข้างเทิงเด้อ ข้อข้างเทิงก่อนหน้านั้นหั้นล่ะ คำถามเดียวกันเลย

โอ้ ใซ้หลายบาทอยู่ ใซ้บ่ได้เจาะจงว่าต้องเลือกอิหยังดอก นอกเสียจากว่าคันติดต่อกับส่วนงานราชการใซ้ต้อง ใซ้คือสิบ่ บ่ม้มกรุงไทย นอกนั้นใซ้แล้วแต่เลย ตามสะดวก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

โอ้ โดนโดนเทื่อสิไปกด ATM แต่ว่าใซ้บัตรคือเก่า บ่ได้ บ่ถนัดใซ้สแกนโทรศัพท์

มันกะจำเป็นอยู่ แต่ว่าน้อยลง บ่หลายหรือว่าบ่สำคัญคือแต่เก่า

จ่ายหม้องที่เขาให้จ่ายใซ้บัตรได้ ใซ้บัตรเครดิตได้ อิหยังได้

แม่นมักใซ้บัตรจ่าย เพราะค่อยใซ้เงินสดสิเก็บเงินสดไว้เฮ็ดอย่างอื่น ที่มันสำคัญกว่า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

เอาตรงตรงบัตรเครดิตบ่ปลอดภัยเลย คันผู้ใดเก็บบัตรได้นี่เอาไปรูดได้เลย หลังหลังมานี่บ่เห็นฮอดให้เซ็นแล้ว

บัตรเดบิตสิปลอดภัยกว่าอยู่ เพราะว่ามันอาจสิถามเลข OTP หรือว่าเลขอิหยัง แต่ว่าบัตรเครดิตนี่รูดแล้วไปเลย

มันสะดวก แต่ว่าบางที่กะกะบัตรบ่ได้ อย่างอุทยานหรือว่าหยังหรือสถานที่ราชการมันเขาบ่รับเงินโอนด้วยซ้ำ บ่ว่าจะเป็นบัตรดอก ต้องเอาเงินสดอย่างเดียว

อ่า ผ่านบัตรกะสิ บ่สะดวกส่ำมือถือดอกกะว่า

คันบัตรเสียบัตรหายกะต้องอายัด คันมีแอปในมือถืออายัดได้เลยกะสบาย แต่ว่าคันต้องโทรไปบอกหน่วยงาน อั่น ที่เขารับผิดชอบกะสิโดนจักหน่อย กะสิพะวงหน้าพะวงหลังอยู่หั้นล่ะ

มันบ่เกี่ยวดอกว่าคนอีสานมีบัตรบ่ บ่มีบัตรบ่ ต่อให้เป็นคนหม้องอื่นมันกะคือคือกันล่ะ มันบ่ได้เกี่ยวกับภาคหรือว่าชาติกำเนิดดอก มันเกี่ยวกับความสะดวก หรือว่าจุดประสงค์ในการกะมากกว่า

คนรุ่นใหม่มักใซ้บัตรบ่ ใซ้อาจสิมักอยู่ เพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่สิบ่ค่อยประหยัดอดออมเท่าใด แล้วใซ้สนองกิเลสซะหลาย การใซ้เงินในอนาคตมันใซ้สิลื่น ลื่นมือกว่าเก็บเงินคือคนแต่ก่อน

โอ้ คนสมัยก่อนหนิ บ่ใซ้เลยทั้งเครดิตทั้งเดบิต เพราะว่าเขาบ่ไว้ใจอิหยังนอกจากใซ้เจ้าของเอง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

บ่ บ่แนะนำไผดอก แล้วกะบ่บอกด้วย คันบอกกะสิกะด่า กะเลยบ่บอก แล้วกะบ่แนะนำ มันแนะนำบ่ได้

กะแล้วแต่ผู้ใดสิมักแบบใด คันบัตรเครดิต คันสิมีมันกะสิยุ่งยากจักหน่อย กว่าสิขอได้แต่ว่าบัตรเดบิตนี้ คันมีเงินในบัญชีมันกะกะได้เลย มัน มันกะคือแบบกะแทนเงินสดซื่อซื่อ บ่ได้เป็นเงินล่วงหน้า คือบัตรเครดิต คันรูดปั๊บ เงินในบัญชีกะหายเลย คันแบบเป็นเดบิตเด้อ

บ่ต้องมีฟังก์ชันอิหยังหรอกในบัตรน่ะ แต่ว่าพนักงานน่ะอย่าทวงบ่อยหลาย รำคาญ

คันของแพงนี่กะสิกะบัตรเลย เพราะว่าเก็บแต้มสะสม แลกนั่น แลกนี่ แลกส่วนลด

มันกะมีหลายประเภท กะแล้วแต่บางคนกะมีกัน พลาดกัน ผิดพลาดกัน เสียหลักในชีวิตซื่อซื่อ แต่ว่าบางคนนี่บ่มีเงินกะแต่ว่าอยากกะเงินกะมี กะแล้วแต่คนอีกหั้นล่ะ

กะแล้วแต่คนอีกหั้นล่ะ มันตัดสินใจแทนกันบ่ได้ดอก หั้นมันแล้วแต่วาระ บางเทื่อกะมีหลายใบกะบ่ได้กะทุกใบกะแล้วแต่

บ่ค่อยมักเท่าใด มักภาษากลางมากกว่า เพราะว่าภาษาอีสานมันเป็นข่าวท้องถิ่น แต่ว่าคันเป็นข่าวทั่วไป ทั่วประเทศ หรือว่าสากลกะสิฟังภาษากลางมากกว่า

โอ้ ใซ้หลายบาทอยู่ ใซ้บ่ได้เจาะจงว่าต้องเลือกอิหยังดอก นอกเสียจากว่าคันติดต่อกับส่วนงานราชการใซ้ต้อง ใซ้คือสิบ่ บ่ม้มกรุงไทย นอกนั้นใซ้แล้วแต่เลย ตามสะดวก

โอ้ ความสำคัญลดลงไปหลายแล้ว อ่า หลังหลังมานี่ญ้อนเทคโนโลยี ญ้อนมือถือ ญ้อนหยังนี่มันสะดวก มันง่ายกว่า กะหลังหลังกะบ่ค่อยเห็นแล้ว

กะมีผลต่อความคิดเห็นหลายอยู่ หลายอย่างมันกะมีเทิงมัก เทิงบ่มักเนาะ นานาจิตตังกะแล้วแต่ผู้ใดเชียร์ไผกะสิมัก คันผู้ใดที่กะบ่ได้เชียร์แล้วได้ กะกะอาจสิบ่กะใจกะเป็นเรื่องธรรมดา

โอ้ อันนี้มีอยู่เป็นพักพัก คันช่วงเลือกตั้งนี่กะสิติดตามคักว่าผู้ใดสิได้ ได้แล้วสิเป็นหยังต่อ สิประสบความสำเร็จบ่ แต่ว่าล่าสุดกะสิเป็นเรื่องของการรบ อ่า กับเขมรจั่งซี้กะสิติดตามตลอด เพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แล้วกะน่าสนใจ

คันได้ฟังข่าวแล้วกะสิบ่เสพอยู่สื่อแบบ กะเดียวหรือว่าเว็บเดียว กะสิเสิร์ชหาแบบ หลายหลายหม้อง หลายหลาย หลายหลาย หลายหลายที่ เพื่อดูว่าอันใดที่แบบ จริงบ่จริง หรือว่ามันเป็นไปในแนวทางหรือว่าทิศทางเดียวกันบ่

กะกลางกลางดีอยู่ กะบ่กะจนแล้งหรือว่าฝนตกจนน้ำท่วมกะบ่ถึงขั้นนั้น กะกลางกลาง กะพอได้อยู่ได้กิน ปกติ

คันขยะในครัวเฮือนเฮือนบ่ได้แยกเลย เฮือนถิ้มรวมกันเลย แต่ว่าคันไปถิ้มข้างนอกอย่างปั๊มน้ำมันหรือว่าสถานศึกษาอิหยังเฮือนแยกให้เขาอยู่

จากที่เห็นกะสิเป็นความสมบูรณ์แบบอุทยานอย่างเนี้ย หม้องใดที่ประชาชนแตะบ่ได้อะกะสิสมบูรณ์ อั่น หม้องใดที่บ่ได้มีการควบคุมหยัง แบบเข้มข้นนี่กะสิร่อยหรอลงไปตามสภาพ ตามกาลเวลาหั้นล่ะ

กะกังวลอยู่ คันเห็นภาคเหนือกะมี PM2.5 แต่ว่าอีสานกะ เกษตรกะปลูกอ้อย ปลูกหยังกะคือกัน แต่ว่าคุมื้อนี้กะ เขากะรณรงค์ให้เผาน้อยลงอยู่ กะมีเทคโนโลยีอิหยังมาเก็บเกี่ยวที่บ่ต้องเผา กะ กะพอได้เห็นขึ้นมาอยู่

มันกะสะอาดอยู่ คันเอาไว้กะ ไว้ อ่า อุปโภคซื่อซื่อ คันเอาไว้บริโภคนี่กะยังบ่ฮอดขั้นนั้น ข้อยกะว่าจั่งซี้เด้อ

กะใส่ใจอยู่ แต่ว่ากะบ่ทุกคนดอก กะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ล่ะ อ่า สังเกตได้จากการถิ้มขยะ หรือว่าการแบบตัดต้นไม้ อ่า ของเจ้าของบ่ให้รบกวนผู้อื่น

มีอยู่โตหนึ่ง ตอนนี้โตเลี้ยงอยู่ เป็นหมา โตบ่เหงาดี โตมักเลี้ยงอยู่ แต่ว่าโตเฉพาะหมาเจ้าของเด้อ หมาผู้อื่นบ่ได้โต

คันสัตว์ป่า หรือว่าสัตว์สงวนนี่คือกันบ่ คันสัตว์ป่าซื่อซื่อคันอยู่ อยู่ในป่านี่กะปงกะปอมกะสิสูญพันธุ์แล้วล่ะ คนอีสานกินแต่แบบจั่งซี้เนาะ อั่น กบ เขียดกะสิหายไปคือกันหั้นล่ะ กะว่าเด้อ

โอ๊ย คำ คำถามนี้มันตอบยากเด้อ คันสิเป็นสัตว์นี่ขอบ่เป็นดีกว่า เป็นคนนี่ล่ะดีแล้ว บ่อยากเป็นสัตว์ดอก เกิดชาติหนึ่งกะเป็นคนนี่ล่ะเด้อ

กะบ่ค่อยเห็นด้วยปานใดดอก อ่า ทุกชีวิตมันกะกะชีวิตเจ้าของเนาะ แม้แต่กะกะกะกะของกะ มันกะเจ็บกะปวดเป็น กะบ่เห็นด้วยปานใดเด้อ บ่เห็นด้วยเลย

คันถามว่าส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมบ่ กะบ่เท่าใดดอก แต่ว่ากะกะว่ามันเป็นระบบนิเวศมากกว่า สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก เอ้อ คันสิบ่กินเนื้อเลยคนกะกะขาดสารอาหาร มันกะหมุนเวียนกันไปจั่งซี้ล่ะ มัน มันบ่ได้ส่งผลหยังดอก อื้อ

คึดว่าบ่มีดอกทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมา มันมีประโยชน์ในคึดเจ้าของทั้งนั้นล่ะ บ่ว่าตะขาบหรือว่า อ่า งู คันอยู่ซื่อซื่อคึดบ่มีประโยชน์ดอกมีแต่พิษ แต่ว่าคันเอาไปดองคึดโอเคอยู่เด้อ

โอ้ สัตว์ที่ข้อยบ่มักเลยกะเขียดตะปาด มัน มันโดดไกลโพดวะ พอไกลแล้วบ่เท่าใดเดะ ตกหม้องใดมับหม้องนั้นเลย แปะเลย เหนียวขนาด ตีนแบบ โฮ บ่ติงเลย อันนี้แบบ โอ้ ตาย้านกะ

คันสัตว์ที่มักที่สุดกะคือสิเป็นหมานี่ล่ะ เพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงและกะเลี้ยงอยู่กะเดียว นอกนั้นกะบ่ได้ บ่ได้กะ หรือบ่ได้มักอิหยังเลย หมาผู้อื่นกะบ่มักมักแต่หมาเจ้าของ

คันสิให้คึดว่าสิคึดโลกร้อนได้จั่งใดนี่คึดส่วนคึดคึดสิเป็นปลูกต้นไม้ มักปลูกต้นไม้ ปลูกแล้วมัน มันเย็น มันร่มรื่น

สิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับโตเจ้าของนี่ที่โตว่าดีที่สุดนี่คือคน สิ่งแวดล้อมจากมนุษย์นี่ คันสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคม หรือจั่งซี้มันดีอะ มันทำ มันสิส่งผลให้ชีวิตมันดี แต่ว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเหมือนต้นมงต้นไม้นี่คือมันอุดมสมบูรณ์ บ่แห้งแล้งนี่โตถือว่า OK แล้ว

ไฮไลต์มีปัญหา

ดีอยู่นะ มีคนเปิดประตูให้พร้อม

กะอยากให้ต้นไม้มันหลายให้มัน ให้มันเย็นให้มันกะ คัน อาจ ปลูก ปลูกเพิ่มบ่ได้กะอย่าไปตัด อย่าไปตัด ไอ้ อิหยังที่เป็นอุทยานเนี่ยต้องรักษาไว้อย่าไปแตะอย่าไปต้องกะว่าจั่งซี้เด้อ

คันสิต้องปกป้องสัตว์โตหนึ่ง โตต้องเป็นหมาข้อยเลี้ยงนี่ล่ะ เพราะว่าข้อยเลี้ยงมา ข้อยโต ข้อยทะนุถนอม แม้ว่ามันสิมึนสิหยาบโตตาม ข้อยโตโตมันคือเก่าหั้นล่ะ

คันสิให้ตอบว่าประเพณีอีสานนี่ มันกะบ่อีสานดอก มันกะทั่วประเทศหั้นล่ะ กะมักสงกรานต์แต่ว่าสงกรานต์อีสานนี่มันม่วน มันคัก มัน มัน มันม่วน มันเพลง มันม่วนเทิงเพลง เทิงหมู่ เทิงหยัง มันกะเลยรู้สึกว่า อ่า สงกรานต์นี่ดีที่สุด

โอ้ มันต้องรักษาไว้อยู่แล้ว ของมันมาแต่โดน แต่แบบ ผู้เฒ่าผู้แก่ มันกะต้องรักษาไว้ตลอดต่อไป สืบต่อสู่ลูกสู่หลานพู้นล่ะ

คันเป็นประเพณีที่ต้องเข้าวัดเข้าวากะสิห่างหายไปจักหน่อยอยู่ คันอายุหลายกะสิจั่งเข้าหั้นนะ แต่ว่าคันเป็น สิ สิ สิให้ ให้เขาเข้าวัดนี่กะต้องแบบ มีอิหยังมาดึงเขาเข้า เช่น หมอลำจั่งซี้เขากะสิเข้าอยู่ วัย วัยรุ่นเนาะ คันสิให้แบบ เฮ็ดปิ่นโตเข้าไปนี่กะ กะคือสิบ่ บ่เห็นดอก อื้อ

โอ๊ย หลายเลย ทั้งบุญบั้งไฟ ทั้งแห่เทียนพรรษา ทั้ง อ่า อิหยังอีกล่ะ บั้งไฟพญานาคนี่กะคัก อื้ม หลายอย่างหลายแนว สุดซุแนว แล้วกะม่วนคัก ม่วนกว่าซุภาคล่ะไป อื้ม

คันหลักหัวใจสำคัญกะคือสิบ่ต่างดอก กะสิเล่นน้ำ รดน้ำดำหัวหั้นล่ะ แต่ว่าความม่วนกะสิ ขึ้นอยู่กับบรรยากาศนั่นล่ะ เสียงเพลงแหน่ คนแหน่ หมู่แหน่ ประมาณนั้น

อันนี้ข้อยกะบ่กะคือกันเด้อ เพราะว่าข้อยกะบ่ได้เป็นหมู่บ้านในเมืองแล้วบ่ได้มี เอ่อ เฮ็ดบั้งฟงบั้งไฟดอก ตรงนี้กะสิถาม Google เอากะได้ดอกเด้อ ข้อยกะบ่กะคือกัน

คันยามสงกรานต์กะมีหมู่มีญาติมากะสิเฮ็ด หุงหากับคงกับข้าวกินกันหั้นล่ะ กะมีแอลกอฮอล์นำ มีขนมนมเนยไปจั่งซั้นล่ะ แล้วกะออกไปเล่นน้ำตอนบ่ายบ่าย กะสิส่ำนั้นตั่ว

งานบุญกฐินกะมันกะสิเป็นงานที่แบบ โฮมหลายผู้หลายคนอะ มาเฮ็ดกะกันร่วมกันแล้วกะเป็นกองกฐิน แต่ละกองแล้วกะเอามาโฮมกันไปถวายวัด ให้วัดได้เอากะบูรณะ อั่น โบสถ์บ้าง อั่น ศาลาบ้างกะแล้วแต่เพิ่น กะสิเป็นประมาณนี้ล่ะ

คันข้าวเซ้าอีหลีหนิ เซ้ามัน หลายบ้านเซ้ากินบ่คือกันดอก แต่ว่าข้าวหลักของอีสานเซ้าคือข้าวเหนียว ขาดบ่ได้ คันบ่ได้ข้าวเหนียวหนิ เซ้าบ่แล้วข้าวเลย บอกเลยว่าบ่แล้วข้าว คันสิกินข้าวเหนียวกับอิหยังเซ้าแซ่บเบิดล่ะ แจ่วบองเซ้าแซ่บ ผักลวกเซ้าแซ่บ ง่ายง่ายแต่ว่าต้องเป็นข้าวเหนียวเท่านั้น

เลี้ยงงัวเลี้ยงควายมันงัวมีประโยชน์หั้นล่ะ เลี้ยง เลี้ยงควายมันงัวเฮ็ดนา ไถนา เลี้ยงงัวมัน บาง บางเทื่องัวเป็นอาหาร หั้นสิบวชสิหยังงัวล้มงัวล้มหยังนี่ล่ะ งัวได้ลาบสู่กันกิน งัวเฮ็ดบุญหรือเฮ็ดบาปบุฝากไปงัวเอาอีกเทื่อหนึ่งเด้อ

โอ้ บ่มีแล้วล่ะใซ้มือกินข้าว คันสิมีใซ้สิเฮ็ดคอนเทนต์ ส่ำนั้นล่ะ เพราะว่าคุมื้อนี้มัน มลพิษมันหลาย เชื้อโรคมันหลาย คันช้อนส้อมใซ้ยังต้องลวกน้ำใซ้อยู่ สิมาเอามือเปิบจั่งใด อั่น ซอกลงซอกเล็บบ่ได้ อันนี้บ่ได้ คันสิทำ content ใซ้เห็นประปรายอยู่

อันนี้กะบ่กะคือกันเด้อ คันตอบอิงประวัติศาสตร์จากศึกษามา เห็นมากะสิเป็น เป็นไม้หั้นล่ะ ส่วนใหญ่กะสิเป็นไม้ แต่ว่าสิเป็นบ้านแบบยกสูง มีไต้ถุน อั่น ข้างล่างอาจสิเลี้ยงกะได้ หรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงหยัง หรือว่าผูกอู่นอนได้ เอ้อ กะสิประมาณนี้

โอ้ คนอีสานนี่หากินเก่งขนาด ขาดธรรมชาติบ่ได้กะไปอยู่ป่าปูนนี่เฮ็ดหยังบ่เป็นเลย คันแบบย่างเข้าป่านี่ โอ๊ย บ่อดตายกะบอกเลยบ่อดตายคนอีสาน

โอ้ คันสิเว้าเรื่องนี้กะ กะในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่กะเด้อ คันหนังอะไปหามาเบิ่งดู ตอบได้ส่ำนี้ล่ะ

โห้ คนอีสานนี่เซื่อเรื่องโชคลางคัก บ่ต้องเว้าเรื่องผีสางเรื่องหยังเลย เรื่องหวยเรื่องหยังนี่มักเสี่ยงมักดูหมอ มักไปหาพระ ไปหาพระนี่บ่ได้ไปเฮ็ดบุญเด้อ ไปถามดวง ถามต่อชะตา ประมาณนั้นเลย

คันผีปอบอีหลีกะบ่กะเด้อว่ามันคืออิหยัง แต่ว่าคันเคยได้ยินมานี่กะคันปอบเข้าไผนี่ตับไตไส้พุงมันกะสิหาย มันกะเป็นตาย้านหม้องนี้ล่ะ แล้วสุดท้ายมันกะตาย มันกะเลยเป็นตาย้าน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

อันข้อนี้ตอบไปแล้วเด้อ ไปอ่านเด้อ ย้อนอ่านเด้อ ขอข้างเทิงหั้นล่ะ ตอบไปแล้ว

เสียงโหวดมันกะเป็นอู้อู้ กะบ่ม่วนคือแคนดอก แต่ว่ามันกะเป็นส่วนประกอบหนึ่ง มัน มันกะคือ สิคือ อั่น กีตาร์กับเบสหั้นล่ะ อั่น เสียงกีตาร์กะสิม่วน แบบ อ่า มีกะเดียวกะเป็นเพลงได้ ถ้าเล่นเบสอย่างเดียวผู้ฟังบ่รู้เรื่องกะ จักเล่นอิหยังกะคือสิประมาณนั้นล่ะ

งานบุญบ่เท่าใด แต่ว่าเฮ็ดบุญนี่มักอยู่ คันงานบุญกะเป็นงานกฐิน งานหยังคนหลายหลายนี่กะ บ่ บ่เท่าใด อื้อ คันไปเฮ็ดบุญ เฮ็ดหยังตามที่เจ้าของอยากสิไปอันนี้กะมัก มัก มักแบบนี้มากกว่า

อ่า กะมักอยู่ กะบ่ได้ทรมานจิตใจหยัง กะสิไป คันไปกะสิไปได้ กะบ่ถึงขั้นแบบ สิเป็นสิตาย ชักดิ้นชักงอ กะไปกะ กะม่วนกะสนุกตามสภาพ แต่กะบ่ถึงขั้นที่แบบ กระเหี้ยนกระหือรือแบบ บ่อยากกลับบ้าน อันนี้กะบ่แม่น

คันมักคักนี่กะศิลปะ มักขีด มักเขียน มักงานวิชาศิลปะ สมัยแต่กี้สมัยเด็กน้อยนี่ อั่น โตมากะขอแม่เรียนอยู่แต่ว่าเพิ่นกะบ่ให้เรียน เพิ่นกะบอกว่าสิไปวาดรูปตามโรงหนังติ

โอ้ หลากหลายอยู่ แต่ละบ้านกะมีอาชีพบ่คือกัน รับราชการมั่ง เกษตรกรมั่ง แต่ว่าคนเมืองกะสิเฮ็ดงานในตึก ในหน่วยงานซะหลาย บ่ค่อยมีเกษตรกรเท่าใดดอก คันแถวบ้านกะเด้อ

มีอยู่ ทั้งถนน ทั้งสวัสดิการจากรัฐ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ กะเกิดจากภาษีกะทั้งเบิดนั่นล่ะ